Më pëlqen shumë karavidhi. Është një pjatë e rafinuar dhe e shijshme, por çmimi i saj i lartë e bën një luks që mund ta përballoj vetëm në raste të veçanta.